<hesitation> jaman sekarang tu, teknologi tu lah maju nian, kalo jaman dulu orang-orang masih nyuci baju tu manual pake tangan, lah sekarang kini tu lah pake mesin cuci, tinggal masuk an baju, masuk an sabun, putar aek gitu kan, nah tapi <hesitation> jaman dulu tu orang pado makek tangan manual gitu lo, nyuci baju nyo, sebenarnyo dak jaman dulu, sekarang pun jugo masih banyak orang-orang yang nyuci bajunyo nyo manual gitu, apolagi nyuci baju selembar duo lembar, hari-harian gitu kan, ha jadi manual dio, nah kek mano sih caro nyuci baju <hesitation> manual pake tangan gitu kan, sebenarnyo, simpel gitu kan, yang pertamo, tu pasti kito sediakan wadah yo, ember, atau baskom, habis tu kito masuk in aek bersih, <hesitation> setelah tu kito masuk in sabun nyo, detergen nyo, sabun cuci baju, kito campur, kito aduk-aduk sampai io bebuih, lah bebuih semuo, baru kito masuk in baju kotor kito, nah baju kotor kito jangan langusng di cuci, jangan langsung di bros. diamin dulu sepuluh limo belas sampai duo puluh menit, jadi biak nati pas di bros gampang. <hesitation> teangkat kotorannyo gampang hilang dio, nah sesudah di rendam, nah sesudah direndam, dah lamo tu udah duo puluh menit limobelas menitan ha baru kito sikat, pake sikat baju atau bross, nah kito bross, sikat, sampe bersih menurut kito bersih, lah bersih masuk an lagi ke bak lain, masuk ke bak yang lain isikan aek bersih, kito bilas, nah tujuan nyo ngapo kito bilas tu supayo sabun yang kito pakek pas nyuci tadi itu ilang, biak baju tu jugo awet, dak apek nanti kalo di jemur pas kering, nah, sesudah di bilas tadi, bersih langsung tu kito jemur, dibawah sianr matohari atau pun ditempat jemuran yang biso untuk ngeringi baju lah, nah pas kito jemur ya udah, sudah kering kito angkat, kitp lipat, nah jadi sebenanryo simple bae, nyuci baju tu dak terlalu ribet nian, dak harus jugo makek mesin cuci, segalo macam, pakek tangan jugo biso, jadi pake jugo masih oke kokuntuk nyuci baju.